To ɗum wi'i jumɓaare kam ñalaande teddunde ñalaande wonta ɗon nde neɗɗo rewata joomiraawo ñalaande wonta ɗon nde neɗɗo yaata juulidde neɗɗo julɗo yaa juulidde rewa joomiraawo heɓa mbarjaari heɓa ɓadaaki joomiraawo. Gam heɓa naftugo aljanna mawnga to maayi.